ନିନ ମେରେ ଦିଯା ଜାଯତେ ବାଈ ଛତ୍ତା ଗୁରୀ କର ମୁଖ୍ଯା ହୋନ୍ଛା। ଛତ୍ତର ମୁଖ୍ଯା ହୋନ୍ଛା। ପଟୀ, ପତଲା ଏବଂଗ, ଶକ୍ତି ଶାଲୀ ତାରା କେଂବା ରୋଡ। ଛଡା କାନୋ କୂ, ଐସରୀ କାନୋ ପାଏ କୂ ସମର୍ଥନ କରେଂ। ହନ୍ଡାଲ ଛତ୍ତା କେଂବା ବୈଗୋ କୂ, ଛତ୍ତା କେଂବା ବୈଗୋ କୂ ସମଝୋ କୋ କରୀ ବାଈ କୂ ବେବଲୋତ ଏକ ଛଟୋ ପଗରୋନ ଵିଂଡଵେ। ଛତ୍ତା କେଂପ ରେ ପର୍ସୋରେ ଵିଶେଷ ଡିଜାଇନ ଦେନା ଜହା ବାଯୂ ଚାପକୋ ରହସା କରୀ ଥୈ। ରୋଡ। ଛେଲୀ ଏବଂଗ ପତ୍ତୁଲା ତାରୋ କୂ ସମର୍ଥନ କରୋତେ ବାଏ କୂ ସକ୍ତି ଚଲେ ଏବଂଗ ପତ୍ତୁଲା ତାରୋ ଆଧାର। ଛତ୍ତା ଗୁରୀ କରୋ ତଲଣ ସୋ ଜହା <hesitation> ଭୁମିଶ୍ଵର୍ସୋ କରେ ଏବଂଗ ଛତ୍ତା ସ୍ଥିରେ ରଖେ ସ୍ଟ୍ରାପ। ଛତ୍ତା ଧର୍ଯା ପେଂବେ ବହୁତ ଏକ ସ୍ଟ୍ରାପ।